لو خيروني بين انا اشتغل حاجه بحبها واخد مرتب قليل واشغل حاجه مبحبهاش واخد مرتب كبير هختار أن انا اشتغل حاجه بحبها لأن دايما هبدع فيها وه هطلع كل جهدي فيها ودايما هطلع من الشغل مبسوطه العائد المادي ده ممكن مع مرور الوقت يكتر ويكبر لاكن لو اخترت شغل انا مبحبهوش دايما هحس أن انا مضغوطة ومبحبش الشغل وعايزه اروح منه دايما ف هختار أن انا اشتغل حاجه بحبها